Raha violon ndreka arakaraka, arakaraky mpitendry ananjy io, de arakaraky <hesitation> vitesseny amin'ny corde zany raha ohatra ka hoe malakilaky le fitendrena ananjy de mafimafy kokoa i feo mivoaka aminanjy fa raha ohatra hoe milamindamina anao manositosiky corde an'igny de ambanimbany feo mivoaka avy akagny.